Men shuni sezdimki siz sport zaliga juda tez-tez borayotgan ekansiz. Sport boyicha qaysi turini yaxshi ko'rasiz? Va o'zingiz aynan <hesitation> qaysi sport turi bo'yicha mashq qilyabsiz? Menga ham maslahat bersangiz. Men ham sport zaliga borb, o'z sog'ligim uchun sport bilan shug'ullanishim kerak. Lekin aynan qaysi sport turi bilan shug'ullanishni bilmayman. Shunga nima maslahat berasiz?